जब मुख पता चलदा कि मेरे दरके रातिक महिमान लगे आए। तब आऊन तीनुक खानोको बांदा खानों मुझ आऊन दाल बठ और चटनी कोदुय और साग बनता। जोकी सत सेतो और शोट बजाओ।